जे तिअ मर्स् म तु, जे तिअ मोनोलो ए हे, ते तिअ, ते तिअ मोनोलो ए हे। जे थन्द दिनोर् हेक् म बुलि म मोनोलो ए हे, अरो, अरो ते तिअ फगुन् म उ सोलि थके अखमेयत्, फगुन् म, फगुन् म होइ थके। हेतु म, खुब् बोत मरे, खुब्, ह्म्, खुब् पद् होरे, खुब् धुलिउ होइ, अरो, ह्म्, म मर्स् तु सोद् बुलिउ को अखमेयत्। सोतो म बुलिउ को हेतु, अ, अध, अध फगुन् होइ, अध, मध सोद् परेत्, तो, मे हे म तु, ह्म्, गोरोम् लहेल है। गोरोम् अहि बोले धोरे, ह्म्, थन्द हेक् होएन्, थन्द हेक्, हेक् हो, हेक् होइ जेर्, अरो, लहेल है गोरोम् अहि बोले धोरे। रोतु ओलप् सुक हो बोले धोरे, तेनेके मोनोलो ए भब है जे मर्स् मतुत् अनोक होइ, अरो, फगुते गोस पत्बो होरि। होरि जे, ह्म्, पत्ल थके गोस पत्, तेनेके मोनोलो ए भब है मर्स् मतुत्।